प्राकृतिक आपदाओं के दस प्रकार होत हई जिमें कुछ बहुत विनाशकारी होत है। अउर कुछ अविनाशकारी जिमा सबसे पहिले तूफान आवत हई टाइफून, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी। सूखा भूस्खलन, जंगल की आग बाढ़ से कृषित कई प्रकार की घटनाएं भी शामिल होत हई जो बहुत विनाशकारी भी होत हई।